Äjtyä sunpatä diosistä tzyi'u äjtya diosistä tzyi'u äjtyä äjtyä vida ja'kutyä ja'kutyä nä'ijtu äjtyä une, ja'kutyä enseñatzäjku cosas, ntzäkpatä wäpä y yomo'i jakutyä servitzäjku, ja'kutyä unitzäjku a a eyata'mpä, algu muspa muspapäptä tzäkä y y pä'nista'p tambien ja'ku yosyaju o myuspapä tzyäkä seguitzäjkyajpa a eyata'mpä tyäwä.